Aminakay zao hitanao culture any Korea Atsimo zany <hesitation> ohatry hoe drama, bakeo reo koa raha manao hitanao fomba fiadivana reny, fiadivana ny antsika aty bôka morenga amin'ny andreo any tsy haiko taekwondo zany hono. Karakaraha zany, zany fahaizako anazy e.